Dhaa ban ma vina dhaa va’u ma vina dhaa va’u gaugau da dadirki dhaa kan viii anari dhaa usuha a hayimai dhaa ma a hayi di viyi mai dhaa am para nagu iva hayi gin ba kai dhaa a va’u aba kadu hi ase vagin kodugu su bati asi vagin dhaa a va’u ɗo maja tu kraga hayi buchi nagum hayiri ma magu gurun ma hari dhaa na a varu yayi yawa kaga a hiya du naganu kikam mindu dhaa ku a ba va’ura nagu a luba ruguluba aba magula ba arhankal aba kolagu mi da kaluba kaduga a guri chikule guluba aba kugulu unagum hi unagum mampilu unagum dhaa ku vanyi unagum sunagum dai sir gu dai dhaa va’u yau dhaa munagu ga tubar me dhaa nag u ivir bula ki dhaa bullah ki sosai munagur hir ban aid aba dhaa gana me jaga bula ki inbahaka ba dhaa dhaa bula ko sosai anu du dhaa va’u gangan gan akadsu a yi shehi ivagini. Mahiya vaw naga dhai hayimai nagandivu vuw naginda na ganu niik am hiyagiyak banfa a hiyi biyi mudhukunki inana yaluba yibusuu mai kada manfillu yalur mai kiji hiya k bura vau a shiyak yami unagum maga baa manfiuuari unagumhiya kuvain cha unagum duu yabar di hiya kira munagura tuu hiya bu ivuma munagura katafarmi najabur bula kiianun sur bula kiyi dugu hiya aimai yanaba hayi hiy baaai digu durgadi wadumur margiba untu kam di hiyana afida vawnaya jama viya kudu ganai sirsumgin da kija siya dachi yamiga ainu hiya ya dufu gadai jaku hayigi nda aga ma subati asi maja harsu u’urgmda kija vaw’u hiya buri gadi amin jii hiya bur i kumai nunduu nagu nabuga hayi hiya hinank aimu naguma hiya munagu daba munagu jan dayi hiya gari gafiyi ivu avaw anun. <noise>